Gyíŧi ma bingi gédindi mo bingi saantindi mo, yaa ñe ñaana mdémtir bii ghara bógi. Ndi haala riijj mo mbii hilli ma ngi ma ñédi mo gébele. Dong a fladi fembe anhúri yaa wo gí fladína nnam ɓaŋ fo wo gí fladí mbii hiinda. Hamba hamma bintéy, han bidan <noise> siimdinde han <hesitation> bidan yaa. Bari bii ggaade, fnsaanti njan fiim bâan gíni, bintimbi bo gím bo, basaantinde, banwundidi glo, banyaa gwili. Mee bari a fnsoogndide fe, bingi yaa mo, bingi yaa mo ganti bii ggaadi mo btooti bii biñaŋ bo.